Harusi ngisa maandalizi maandalizi kava mesha na harusi yeshia maandili kava maishwa na harusi yeve hia na harusi ngeshia iya ndwetamia kwa upendo basi waka shiriki na bwana na bibi harusi harusi iyo ningisha